Korea del sur jaeko ipora oyapo y arete oime yave vae oiraru reta ˂hesitation˃ opaete jeta ra reta yati jaema jukurei joureta tembiu jare jaereta ome yasoropai ivate pegua reta pe jare ueya vi ofrenda oyerovia reve jare oyapo reve yasoropai iruvareta pe